شوف يا عزيزي الإعتناء بالنباتات في الأماكن -المغط-المغطاة يعني مثل: المنازل ابتحتاج فيها إنك تختار النباتات المناسبة ،والإضاءة توفر لها ضوء ،وكمان تعتني بالري ،وتتأكد من التوازن ،ونظام -التص-التصريف ،تشوف درجة الرطوبة المناسبة، والتسميد ،وتنظيف الأوراق ،والقص، والتقليم الدوري ،والتحكم في درجة الحرارة مرة ضروري.